Pues arloj este socolpoland an socolpoland cam pues miyarpa osh parlok a nasoc que este anok nangow nangow lats nangow kit nangow koit pues keno iar ganey polanca lo que aguey ajiero meats parmamiet tialga wou miou man wowke que shueye peland nagucho gueye mait nanwoud es por eso almielt socolpolant alok li pich polat aguey pues miu yargol parlet miu pans koit pues arlok este on ki umajier mi yew gundon tongon o guesh parlot anok comida anaguaj umajier mas miyeuw que amielt ti alnaso milipich polac y altield pues ayar socol que towand a veces altield munguich itiul nasoque este cereal aya cumilech ñiweu pues entonces pues almiel tield y a veces este last polac cam masey alek shersh parangue pero altield pues ayay tield tield polac cams socol porque aguier majiera measa ajiera aldoma majiow tield cueje loque piyac iyak cuaj shuguayel alok medida socolpolac alok mas nagan a veces por ejemplo wesh palak anok este nagush noit anok mongoy chuguit anok este arangui munguit ayer ugua primer alok anok shukiel polac mas mas cush mui. Ashokei polac que amel por ejemplo este mi frit es sou mi frit tu guacosh aguey mi vida anok ti peland peru gush parangu or ejemplo nanwolast quejor palmert asocolque a mas nadam porque aguea a cuesh mas mas nanwow noñipeland pues gumi sol nagu que amiayt parme mi verdura pamielt este e <hesitation> ayek cu peats tield arlok por mi peats ñiweu parmotiuw por es ajiero meas ajier lugar nadan polac que agüer ayer nipeland um.